Iwin inum mahinem me bow owei nu oyin obuoso mokwe kwe unayenewei oso okpoki oyawinu ivom dioma mokie ominoweu but owene de ivom dioma but oyando mo kowo ivomdioma dome miwane de ivomdioma nu iyaw mo iwin onayenewei oso miyaw.